में कम से कम दस घंटे गी यात्रा कर्दू योक हफ़्ता म और अगर हम येता प्रतेक दिना हिसाब से बाटणे कोशिश कला त ऊ लगभग एक घंटा और छब्बीस मिनट ए यात्रा वंदी मतलब की मैं योक दिन म कम से कम एक घंटा और छब्बीस मिनट ए यात्रा कर्दू।